<hesitation> Iaho zany, ame tele avao gn'ahita anazy na ame facebook fa e paprika e curry za zany tiàko zasy hoe mba andrama gn'akogn'aia gn'ania sirone sakafo raha afangaro anazy io, fa mety mbola ho avy avao fotoa ka gn'agnandramako an'izà fa da mety ho renareo singitry avao za amizay fotoagna.